Aa kongoi mising kongoi mising eng' <hesitation> ng'olyondonotok eng' keree nyu <hesitation> kemeng'is komye anan ketepi komye anan ketepi <hesitation> atepto ne ne kararan anan ko itondo ne karan, ko eng' kerenyu ko yametinye yametinye kakotonoshek, yametinye kapwatutik chei cheiimin atkan tukul, yametinye kapwatutik che che ain iweke let, <hesitation> kita ake kora ko yetinye yetinye makutik chepo sapeet ako makutik che chang kenyorunee chepkondok, ko ng'tinye chepkondok ko taretin inyoru tukuk che chang che mache chepa atkan tukul chepa sapet, <hesitation> chepkondok kora kotaretin itepii <hesitation> itepi atepto ake ne nekaran <hesitation> amu inyorchinikei tukuk che machei, inyoruu amitwogik, inyoru koot nekaraan, inyoru ng'imache kari ikweriate inyoru karit nekaraan, <hesitation> tepche lakok kuk komie, tepche piik kuk komie, nyoru makutik chepo atkan tukul chepo sapet amu yeitinye tukchotok. Imuchi itoret icheket, imuchi itaret kei, imuchi itaret kong'ung, ita imuchi itaret lakok kuk ko- ko- kopa kop- a kopa somanet ako- akonyoor <hesitation> ma <hesitation> atepto notok nekaran ak in sapet konyor inye sapeet notok ne- ne nekaraan, nepiapachini akichek, ko <hesitation> itepi komie ko me- meche chepkondok meche chepkondok akomeche kora kometinye kapwatutik che iimin chepo sapet amu <hesitation> melen ng'itinye itinye chepkondok kora kom- komeche sokoker simepwatite mising, mechei itinye chepkondok itinye kometinye kapwatutik che che iimin, kapwatutik che ae sipwatite sokoimin, akokonin kakotonoshek. <hesitation> neu ne oo mising ako ne ne niae <hesitation> sapet kokaranit ko chepkondok, ko yetinye chepkondok che yamin, ii tinye sapet nekararan, amu ng'i tinye chepkondok imuchi inyoru kanyaishet <hesitation> nekaran, imuchi inyoru tukuk che mache chekakararanen, akimuchi inyoru amitwogik chotok karanen, che cheng'ipaishe ko kotaretin kotaretin porto akitepi komie, <hesitation> kita ake kora ko yetinye. Yetinye imbaret, ii itinye imbaret itepche sapet nekaran, a. u ng'itinye imbaret imuch itekse, imuuch ipatishe, imuch iirip tuka, ako ng'i ng'imeche i- itiyat ites a tes tukun ing' ola pa kurkat, akitinye imbaret, ko- ko- ko- kotaretin ama amenyoru menyoru iimi kei, ko inyoru sapet kapsa nekaran, aya kongoi mising.